كان جات عندي القوا الخارقا اللي هيا من <hesitation> العباد المرضى م- اللي موجوعين, واللي مغدورين, إنا نبريهم, ومانحطهمش مقلقين عالآخر, كنت تنجم إنا <hesitation> أي حد مرض منخ- نبريه, أي حد موجوع منحطوش جوا وجع, أي حد مخنوق منحطوش مخنوق, أي حد مظلوم, منبر- نوريله- نخرجه من الظلم متاعه.